إي طبعًا في فرج بين الثقة والإيمان <hesitation> إن الثقة شيء أنت تعتقده أنت في داخلك تمام، أما الإيمان هذا شيء الإيمان بالشيء هذا شيء إنت لازم يعني إنت متأكد منه أما الثقة ممكن يكون صح أو ممكن يكون غلط أما الإيمان هذا شيء مفروغ منه هو كذا كذا صح مستحيل هذا إيش يفكر في عقلك مستحيل يتغير، بس هذا هو على ما أظن الفرج بينهم.